Maasinnji <hesitation> foti ɗi ngaɗa huunde <hesitation> mbaawaaku sabu mbaawaaku ɗoo so en koosii ko huunde laatiinde e waɗiree e baawal laaɓngal ngam wurtina huunde laaɓnde. Nde ngi'ata annda ndee huunde nden waɗiraama baawal keewtungal haaje. Sabu non maasinnji kannji maa ɗi mbaaway ɗi ngaɗa kuugal mbaawaaku.